Nku oka agbadiya Isiemuru owokamunasi ogbadiya Isiemuru nye nu nyeobula dum keve nheke nu Iwo dum nye-nu-nyeobula kene gbadiya Isiemuruya yolubkene agbadiya Isiemuruya ye-eli kene agbadiya Isiemuruya mayekeme nha venuru nu oluanwa, mayekeme nhe vena uru ne olunwa nhe kanu onutor nchem agbadiya Isiemurum emurum Isika emurum nu uve emurum nu nkwa emurum nu awhor emurum nu eken, nmele keveoo, owevu keme ahua-etor gaga nwhe ewhe nmene mua oweru kpo rumuhu nnoizinhe nu orokwukwo nmenu maa nu-oro okpokpe nmenu ma. Rumuyam nmesinhe beka me yekabe sambi nube suru ova-orom nu oweru besuru ome, Ihena Rumumeya wan makwu obuchibIsiova kiaself mena onwazu nu oweru nhe beehoru omenu ngbaduyala. Keve Isiaoo but no nmanu oweru nhe bechoru omenu bechoru omenu iheiribama ngwa nguzo sambi nyekave nsiwuru owo-nsisi nsile omekataru vumuyiawan sukum nma ma-me-suohia nu Igwe nu oku-okar, nkanu ogwala nhenti agbasa nu agbasamakele nu nmuolia nmam nu Rumeyawan sukwole ma-mayia sikole ma wuri sukole ma-nhe mekwatukole ma-oro zamakole sukukpa ele-enyiue. Oro jile omeya vekanu meyiaya meya meya nke ok malam yelesi nhe kubenu osukwunu kpo nru-oro-yari nru hukpo okoro ochi mgbaveru nu-onuzo ro-orom, nka taa elekele kesi nu-oro kpa nnukwumanu okoro-ochika nha qbaku nu-ohu-zoro-orom wakane. Kini no-oro, ngbaya nnim ndoma oroyari ndometer nu nda, nhekunru-nda, nduukem nu vadu kwadaru or nu oweru nheme ndam nu Ihetee nu nhekam kparumaka nu ovu kerike kpo nuhor onwa madu menelem nheiribama nha kpeya, Rumuya gbakisi-aka tu-awai sukpa nheya dum elekeve bekagene elekeve, bekagemakana nube neme nhe nu kpeyav hemenheyam, the thing <excitement> veru ovu veru ovu ogosiru kanu nu Rumuyayam hugu na-anya and nu the whole nhe nnoshiavevno the thing neguzogwu neguzogwu nhia dum kpotaru nhe yahekunru emenu nhe nu kpeya kia ke gaga. Kiavegunoun vunu veyaku nu ovoehi-eno nu uge-anhua avesimakala uge-anhua nu-obu-chi-eno vekpo nchoruomema kpei ogbadiama Isiemurum. Kpeya nchoruomea. nchoru omea karu kpo ve menunu okanioo. kia elekam menunu. nchoru omea karu ke emenuma. nchoru osuku ele-enyim manu-oro okpokpe rumuyayam memakonu kia ruyam simako akanuvr vevah nu nchoruma omema vem kposu-ome-now-hnmm-koqbuka suka kiayari because nmutukpo-ovu ne-eli ihena nu kiayariyam emenu qba-qwejurum anya ana nmam nqbe emera buto ka-mekeyeoguzo-akam tukpo ovu-ne-eli n wagwu njicea nu nmuosukpa nhe nmasu ma-mayia ndumenem iweself. ndule iwe-eto already. iwe-eto kedugumum kenka nu mowe maodokama vem because ihena nmeowon umo-owophoto nwonkpamko nmo-suku rumu-ele-enyim suku rumuwanam manuve niyiru. iriyam nso oshe ariya. nkanu ve nu kamhukunu nsokuru ve be bia oriuiuri be bia owon-mayia ahua nnim ka nkpehasimana ahua vem kenweru rima ahuakam ndugwuodu ohuayam nhe kunru nnememakaa ewhi surum oken owe-owonearara nsham nu oroiqwu yahukunu kanu ka suka kemegu nqbeyari nmehasika nu ruike